Eka, tokony afaky mifampiana-draha aloha gny samy biby satria izy io miara-miaina. Ka hahafaha miara-miaina ambony tany aty, tsy maintsy mianatsy raha raiky amy gny raha raiky hanao mba hahafahanao mivoatsy koa. Fa indrisy izy tsy de mana fahafaha mifampita resaky na mifampita hevitsy loatsy izy na de afaky miahy anizay izy zany fa kely nohon'ny gn'an'olom-belo aloha.